आमतौर पर मैं त एक सप्ताह मां यात्रा नि करदू हां हालंकि अगर यात्रा कन भि व्होलि मेते त मैं दिन चुनोलु शुक्रवार शनिवार, रविवार। शुक्रवारा दिन मैं क्वे छ्वोटि यात्रा पर जालु, स्वो तीन से चार घंटे यात्रा व्हो। म्येरा अगल बगल ही क्वे शहर व्हो। तेका बाद मैं तौ रोलू, शुक्रवार अगर मैं सुबेर बे चलदू, त शाम बगत तक मैं शहर मां पौंछ जलु, हका शहर मां। तेका बाद शनिवारो ते मैं तो रौलू अर रविवारो तो मैं वापस ए जलु।